Este x̱iꞌk nak be xlaꞌndná izaná nup x̱oꞌb pzaꞌ gowná este izolná gi lego izobná gis geyu lego guꞌn mbiná më dip ulox uyuꞌnnmbiná më dzekna lëꞌná kë lëdu wen wen këná lëdu lox ugená lëdu dzekna lëꞌná init kuwa lën gis, dzekna izëla bel xkëwu ga dzekna lox uyeyu dzeknana lëꞌná kwaná balalu kuna ti perol lëꞌ snupu giaꞌn dzekna lëꞌná izuw kula nkob lo licuadora dzekna kuna lo knu uloga dzekna lëꞌná kuná ldzinna, nonga ldzina, x̱ichna izuwna y giꞌn yëna izuwma lego guꞌn uzabaganu lën gis idziy idziyná gunu dzekna ulox uyeyu dzeknana lëꞌná gwiy gan be wenla uyaꞌnu dzekna dela wenla uyaꞌnu dzeknana lëꞌná kula plat dzekna lëꞌna gowa o or xlaꞌngadená niszed izob izolagená gi izobná deniszedná go gi xkakga guꞌnnmbina mëna, naku më c̲h̲og o ba më këná lëdu ulox uyeyu dzekna gola lën gis zobla lo gi konda sti dze dzekna lëꞌná ikëná giat ulox ukëná giat dzekna lëꞌná ikeꞌkená snup giꞌn yë o giꞌn arbolit ikeꞌná lo dzekna izuwná më lo licuadora dzekna lëꞌná guslo dzekna idzilná giat ulox udzilná giat dzekna lëꞌná kuwa lën c̲h̲ob dzekna axta or knu dzekna lëꞌná igwiꞌyganá dekafená dzekna lëꞌná ku kafe dzekna idzaꞌl giat biꞌl dzekna lëꞌná gow giat. <noise>